<hesitation> zah zao o managna kiraro dimy ambiny fôlo, de <hesitation> misy zao o kapa tsotra, de <hesitation> misy crocks, de bottes, de talons, tennis, de kiranila a, scoubidou, de <hesitation> aigle d'or.